Ne mì dze abi le fiyawoa, mìa gbɔ fiya, eɖe na fu ne mì, kɔ̃dzi me le mìa gbɔ. Mì dzina egbe ɖewo mìa tɔgbuiwo nya, mì dzina wo, wo gbe fiɔ mì kpoa mì dzina wo ye mì xɔ nɔna abia blam. Tsaƒe ne abia kpea, ye wo mì yina ɖe kɔ̃gãdzi le afanya ye wo va yi kpɔ na mi. Ye wo teŋ wɔna nu ya ne mì tse mìaɖo afanya, egbe mawoe kpena ɖe mìa ŋti ye mì tem nɔna lãmesī me viɖe tse va yi ɖona afanya, eye ne nua mekpe o, ega tsã mele mìasi oa, <hesitation> ye mì tsɔna gbeawo nɔna wɔ̃ le fiya kakakakakaaaa ye be va kuna ne mì. Egbea leke ne dzɔgbevɔ̃etɔ ne dã ɖu ameɖea, nenema pɛpɛpɛ gbewo mì wo ne mì dzina gbewo, gbewo, gbewo gbewo vovovovo, gbe hame hame vovovowo, ye mì tsɔna ye ne dzɔ ɖe dziwo kpla ɖekea mì va yi suna akutey, mì hona akutey le gbe me ne gbe tsɔ gbea kpo ya nɔ ɖuɖum, ana be edã ba ɖia, magba va dzi gbɔ na wó awu wo kaba o. Ye mìtem, wo yɔna gbe ɖe tsã be anɔtsika, woa dzi wo nɔ ye abaka atsɔ ade nu me anɔ ɖuɖum ale be aɖia mava dzi gbɔ na wò, ne va dzi gbɔ na mea, ewu na ame, tsaƒe atem yi ɖe kɔ̃gãwo dzi, mì va yi kɔna ɖe afanya ye wo va tɔna mìa kpɔkpɔ le fima tsaƒe be tem kana ɖe eme na mì. Kɔ̃dzi mele mìagbɔ oa eɖe nafu ne mì, vɔa nenema mì wɔnɛ ma loo